Fuɗɗir e hakkiilo, seese seese puɗɗirta, artu tasku, mbinndaa wakkati mbuuwata, mbinndaa wakkati ngoggata, e wakkati loonata, mbinndaa wakkati tawi mbinndii wakkati mbuuwata to wuro maa, sigu koo ɗee kare fuu to haandi, to njiɗɗa, sunkaaɗe fuu to haandi.